<hesitation> Raha mandrafitry kiraro, ôhatry zao maromaro izy: <noise> misy zao semelle ilay amin'ny faladia zagny, dia misy koa ny tadiny, tadigny lay amehezana azy amin'izay mba migeja tsara izy ,mbô mipetraka tsara tsy mikalalaka izy amin'gny <hesitation> tongotro, de misy koa ny vatabeany iny ilay vatany igny ilay maha kiraro an'azy de ireny zany raha itako mandrafindrafitry ny kiraro.